Mbá rí mixtiꞌkhu ríí tsúú xu̱wáánꞌ jamí tsú míxtu̱u̱n. aan ma̱goo mu̱ꞌthá tsúú xu̱wáánꞌ rá mba̱ꞌjuu̱n wáa̱ ikhii̱n jamí xúꞌkhu̱ má mba̱ꞌ- mba̱ꞌju̱- wáa̱ indxa̱jue̱ ríjndo̱o <hesitation> nundxa̱jue̱ wakhíꞌ jamí xúꞌkhu̱ má ma̱goo mu̱ꞌthá rií tsú xu̱wáánꞌ rá ma̱goo <hesitation> maxkhoo̱ mbáá mbáá aŋa̱ꞌ ma̱goo maxkhoo̱ mbáá wajin jamí xúꞌkhu̱ má ma̱goo aan maxkhúu̱n iꞌwíínꞌ má xkú xáná mangaa. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má tsú míxtu̱u̱n mbu̱júúꞌ rá, uum xáꞌngoo áꞌgé xúrí xánáá iḵ haa̱ aan tséke̱ i̱ndóó má guꞌjuá ú gídáꞌ tsú míxtu̱u̱n, i̱ndóó má tsi̱jní xkúꞌ chákiin iꞌkhuu̱n tsú míꞌ- míxtu̱u̱n- tséꞌngo̱o̱ maꞌge raxkhoo̱ mbáá wajin, xáꞌngoo̱ ma̱gee̱ raxkhoo̱ mbáá aŋa̱ꞌ mangaa ngaa̱ xúꞌkhu̱ má chákiinꞌ má tsú míxtu̱u̱n tséꞌni má pú mba̱juu̱n ma̱ndaꞌkhoo, i̱ndóó má rí wáꞌdáa̱ ikhii̱n rí mba̱ndaꞌkhoo ú mixíní xŋáñúu̱ꞌ jamí xúꞌkhu̱ má komo rámbáꞌjuu̱n rá nandoo natsimúu̱ ixi̱ mitsídánꞌ nandoo natsimúu̱ inuu guꞌjuá. Ra̱ꞌkhááꞌ xú xu̱wáánꞌ tséꞌngo̱o̱ tsú xu̱wáánꞌ numuu rí mba̱ꞌjuu̱n ikhii̱n jamí xúꞌkhu̱ má aan wáꞌdá éñúúꞌ stawúún tsú míxtu̱u̱n mangaa, ngaa̱ tsú xu̱wáánꞌ na̱nguá má rígá éñuuꞌ stawúu̱n, i̱ndóó má rí nuni̱ ikhii̱n nagi̱duu̱n ú nagi̱duu̱n jamí aan ndóó nuchi̱thi̱mijní ú tsú míxtu̱u̱n, tsíphu̱mi̱jni̱, i̱ndóó má nuchi̱thumijní numuu rí mbiꞌjua̱ éñuuꞌ xŋáñúu̱ꞌ. Ikhaa ríꞌkhu̱ rí mixtiꞌkhu naju̱mu̱ꞌ jma̱a tsú míxtu̱u̱n jamí xu̱wáánꞌ.